he hana kuʻuna ka palai ʻana no kuʻu ʻohana mai koʻu wā e kamaliʻi ana a <hesitation> hoʻohana pinepine ʻia ka pā palai e palai i ka huamoa ka ʻiʻo pipi paha a me ka iʻa akā ka iʻa pulehu nui ʻia kekahi ka ipu hao e paila i nā ʻai e laʻa ka laikī, ka pipi kū a pēlā aku